אנה תְרבִּית פְּמדִינָה פאס לִי כָּנת עָאמְרָה בּאלחְיַאה וּתּקּאלִיד דִיאַלנָא, כָּנת למדִינָה צְגִ'ירָה וּלכֵּן פִיהָא דִפָאת אלנָאס וּרוּח אלעאאִלָה, כּנָא כּנְעִישוּ וּאסְט גָ'אלִיָה כְּבִּירָה כּנְשָׁארְכוּ פִּלמנאאסבּאת אִלְדִינִיָה וּאִגְ'תִמָעִיָה מע בּעְדְנָא, כָּנת אלעלאקָּה זוּיְנָה מעא גִ'ירָאן למֻסְלִמָה, ודּוענָא כָּן בּסִיט, נָאס חְדָאמִין פִתּעָאוּן מעא בּעְדִיַאתְהוּם, כּנחס בּראסִי מחְצוּ'ז חִית תְרבִּית פִּמכָּאן פִיה אִחְתִראם וּתּקּאלִיד עְמִיקָּה.